Si dizuma ch'a m'pias tantissim me travai che fazu ades, sun pensiunà perciò, però dizuma che anche ël travai che fazìa prima al era nen malvagio, al era bastansa impegnatìu, travaiava, travaiava zura material ën po particular, comuncue, ël travai che faz ades a m'pias dë pi, sun pensiunà e travaiu për l'INPS